ìsì màa bòó ku, ìsì nyoo ululuulu, ìplèɖù nyòo átùŋgba nyòo ákpesè ási nyòo, màa bokù sɔ̀lìmè màa ɖí sɔ̀hɛ́ àsì búá ù nyo <hesitation> ù wèe nì nì níìkeanì àtùŋgba bògò àsi ɛɖí kíni beni okù ènìèɖì ani nyòo, ka bù ni dònìà ́ákple ú nà nà ɖí ènìèɖì bàá ku ɔtí be nikù úni kayi bù ɖòó ku à nàáa fía ni ènì èɖì àni ɛɖí elílɔké, ìplèɖù, kayi ò nyo ɔfɛ̀ lèe ɛnɛ́ɛ̀ bu po ìplèɖù yá à nàáa li atɔ ɔnɔ màa ìplèɖu ɖàa nɔ̀ à nà fía ni ikugbàa blɛ̀ɛ ikugúgú ɛɖí a nàáa kɛ̀ ɔfɛ́ lèe kayi ugúgúnì ɛɖi à nàá zizìwa ínɛ̀ à nà wa nù ɔnɔ màa ɖàá sɔdòo. kele àni ègè nàa sɔ̀doblɛ̀ɛ ikugúgú le ɛɖí nàa sɔ̀do úni ìplèɖù nàáa kplawɛ̀ wanìà ínɛ̀ àkpè sò ówó bòo kù nì ɖíènì nyo ówó nìɖìíɖì elílɔké ówó bo bo kùà sɔ̀lìmè ká, ówò bàá ɖu àsì ówò bàá ni òsu ówò nÁjafá yá ìsì ulu ulu màa ówó bo kù. òɖòŋɖóŋú elí ówó be yìà ówò nìgò lèe kíni ká nyòo be ni kpla ìsì. kíni ká no nyo amlɛ nyo amlɛ nyo ìsì íɖì yá ìsì ulu luulu màa nyo kíni ɖálɔ̀ɔ, ùwèe nì nì nɔ́ɔ̀trɛ́ɛ, ùwèenì nì níìkeanì ùú sonìà ígbɔké bu nì kù tè à nà fia ni ɔnɔ àámi úni ɖàa nɔ ènìèɖì ikugúgú ka à nyo úna lèe à nàá kɛ wàa blɛ̀ɛ ka bù ɖòó ku àtùŋgba ɛnɛ́ɛ̀ buga ásì nyòo, ùŋò àsì màa bèé ni ɖù àsì nyòo ènìèɖì àni ká a nyo yá kíni ɖí màa ɔmi fíà bì zákà bɛ̀ɛɛ̀bɛ̀ɛ.